Koa aminakà edy, laoko koa atao an̈atiny konzelatera araiky manintsy be araiky mivadiky lagilasy nq elaela tsy man̈ino. elaela tiako volan̈iny zen̈y na mahazo herinandra araiky. Fa koa ndreky izy efa natao tambany amin'ny firizidera fa tsy araiky amy tany misy lagilasy, andra araiky fo donko e. Koa fa dilany andra araiky fa mila aloky edy.